אה חַאס יְקוּן סַקַּף לְעַדַד סַעַאת אֶלְעֻמַל, בַּאש אֶלְנַּאס יְקְדְּרוּ יְוַאזְנוּ בֵּין אֶלְכַּדְמָה וְאֶלְחַיַאת אֶלְשַּׁחְסִיָּה, אֶלְעֻמַל אֶלְזַאיד כְּתְאַתֵּר סַלְבָּן עַל אֶלְصِّّحָּה אֶלְנַפְסִיָּה וְאֶלְגְּסַדִּיָּה.